namo toma labino tora se sari ngaramoi ge duga mano bato, yo gahi regu ua se yo mati soro iya soro ino sedaba yo hai, ena soro iya ino angena ge yo sari ngam angena bato, yo trifu rai ge yo otu ma.